Bueno ne'g yu ti kostumbre, or c̲h̲ak ti lni yu fego chen basketbol gu'n para c̲h̲u'nn minn inbitar iza giedz para xka lë' minn sia wiy gan chu gia'n primer lugar, segundo lugar par ikaña premio gu'n sdzob y chop lni knu yu ne'g biern tap y lni giedz <noise> lë' gunu c̲h̲akzë ic̲h̲ë minndo' dibertir para xwiy lë' minn xgit gan chu gia'n primer lugar, gunu nak algo yu giedz c̲h̲e'n c̲h̲ak lni knu y. <noise>